Bua ɛkuɛ afɔnadu nɛmɛ la nu''hm''umoli dapaŋgo, ɔkutsɛ. Ɛ dapaŋgoe la wuafone tsikɔuti muu adi kaluiaa laku wufonetsikuti. wuetsikuti buala mɛ wuawadu. wuawadula lamɛ mɛ wuawatikedu nayili ɣeɣe, mɛ wuawa aŋgrɛ du nayiliɣeɣe mɛ gamesi ku baliwe gamɛla, mɛwualaatsi mɛ wuakpo mɛ wuabafa nudunu mɛ ɔtalaku wuafɔneʒu mɛ wuafɔneyɔ kumedʒi. Ɛ''hm''umoli tatumoli wani mua afɔnayɔmɛ noya? Pasee afɔneyɔ du nanɛɛ ɛdini aneyɔ du nanɛ. Ɛdapaŋgo la wuafoneyɔyi pasee afɔna ʒiɣa bafa mɛ wueyɔdunu ɩɣaɛ edidetsie dunu yovoʒidetsi. Bua awusɛ nɛmɛ tala wuafoneya akpabi wunanaa duanɛ nayili. Wueyɔla wuafɔnadu wuafonewu dzakali. wuevu amɔɔ dunu tɛkuɛ la mɛ wue keledu mɛ wuedzi.